लाइट बल्ब म बिजली तार क माध्यम स फिलामेंट म पहुंचलु। फिलामेंट अक्सर टंगस्टन गर्म होलु और रोशनी पैदा करदु। यो प्रक्रिया ऊष्मा स ऊर्जा क रूपांतरण होलु। एल ई डी बल्ब म सेमीकंडक्टर स लाइट पैदा होलि। लाइट बल्ब सरल पर महत्वपूर्ण <hesitation> उपकरण होलु।